Ndikkinami mi darna wakkati dow mi lorna wakkati man baawo ngam to mi lorni wakkati man baawo ko arti fe'e haa baawo man fuu kanjum on lorata fe'a haa woodi ko fe'e beldum woodi ko fe'e velai nden mi arti mi laari ngamman ndikka mi darni wakkati man dara